Raha vao maheno hoe loko mavo dia matetika tonga ao an-tsaiko voalohany ny hoe mavomavo. Izany hoe midika fahantrana izany ny loko mavo, midika hoe fanambanina. Ireo olona izay lazaina fa mavomavo, izany hoe ny olona tsy manana. Izany hoe ny loko mavo izany amiko manokana de mitory fahantrana.